اِس دُنیا وِچ وکھ وکھ پرکار دے سکرو ڈرائیور ہن، جِنہاں وِچ ہر اِک سکرو دے سِرے تے الگ الگ پیٹن ہوندا ہے۔ اتے اوہ وکھ وکھ کارجا لئی اُپیوگ ہوندے ہن۔ سب توں عام پرکار فلیٹ ہیڈ، سلوٹڈ، فلپس، پوزی ڈرائیو، ٹارکس، ہیکس اتے رابرٹسن ہوندے ہن۔ فلیٹ ہیڈ سکرو ڈرائیور سب توں سادھارن ہوندا ہے، جِس وِچ اِک سادھارن سمتل بلیڈ ہوندی ہے، جو سکرو دے سِرے دے اِک سیدھے گرو وِچ فِٹ ہو جاندی ہے، ایہہ عام طَور تے گریلو کما وِچ ورتیا جاندا ہے۔ پر ایہہ آسانی نال سکرو توں فِسل سکدا ہے، جِس نال نُقصان وی ہو سکدے ہن۔ فلپس سکرو ڈرائیور اِک کراس اکار دے ٹِپ نال ہوندا ہے، جو اُس اکار دے کراس گرو توں سکرو دے سِرے وِچ فِٹ ہو جاندی ہے۔